أكثر حاجات تضحك <laughs> وفي نفس الوقت مش تضحك كانت في فترة الحمل بتاعي، كانوا الناس الكل ينصحوني بالمشي بالمشي بالمشي، إمشي باش تولدي طبيعي، كنت مصرة إني أولد طبيعي. يا أخي، عديت الشهر التاسع كله وأنا نمشي، نمشي مسافات طويلة طويلة طويلة، للدرجة نحس روحي ما عادش نجم نتحرك أصلاً بعد، وفي الأخر ولدت بالعملية ، بكيت حسيت المجهود اللي بذلته ده كله كان لا داعي منه.